الأدب هو من الأشياء الأساسية اللى تدل على إزدهار ورقى الامم، إنه كيف بنعرف أنه هاى الدولة وهاى الأمة عندها حصيلة لغوية أو عندها ثروة أدبية أو أو نعرف تاريخها ، لازم يكون الأدب قاصص قصص كثيرة فهاى المواضيع ، إنه ما بنتركها هكذا لآزم ندرس الأدب.